Rene meyo omamo akpo me re jo omuoo no o re jo uul ogoghene yo osegboni me ogrghene a ho ome ame evao oke emaha me so a eha ome bowo oghene ho oto zeno some go oghene no ze u ru re oni me teti who rvao ikpe ive no ikpemo no na ma joru ehaa ukie na ichoche na ajo kie ichochee na rra nya before ote ti whu noa te make sure home nana oresi ome kele oghene gaga keme jabo oware ovo noo no wonte ogjene go orie he some ogoghene oghene no mabe gona obi fobhoke ome omaakpobino amana orro oro oghene ha oghene berahie noi so arroriworie mebiyo omam e uzuazo emono meye na abi kpoho isukulu mebe hwa osa isukulu rai a be mo he me be rue kue no aro re ore aruoriwooghene mebeje bo ebabo iu wou me meba je boire me avo aye me ma be hwe esikpobi so aruo riwo oghene mebe sairo yo emumo uzuazo noim biyo na o were ome keme whe te yo oyele oko no o ru no ove je ru epano o ruru ofa i bi je ogba ko ono ovu me ji where ke oware no whe ru ke keome noakpo me orro ziezime leno i woma ure ene evao ode jesu whe ny asio omebaha uzuazo me soso orro ehere obo akpome no mebiyo na owere ome ruei re owere vre ene ode jesu me role ami